खाना हमरा सेहत के बहुत तरीका से प्रभावित करे छे। अगर हम खाना नई खाई त एकर हमरा तबियत में असर। होई छे खाना म जादा समय नही लगते पर अगर सही। समय पर सही तरह से खाईहे त तंदुरुस्त रहबे खाना में। भी बहुते परकार होई छे एक पौष्टिक होई छे आऊर। एक पौष्टिक नहीं होई छे हमरा सब के पौष्टिक खाना। खाए के चाही ताकि हम सब स्वस्थ तंदुरुस्त रहिये।